मैंने यो देख के गणों बढ़िया लाग़ रियो, <noise> प्रेम से रहे हूँ, कदी लड़ाई जगड़ों नहीं कर रहे हूँ। ऐसी मज़ाग करते रहे हूँ, हमेशे खुश रेवे मु भी यही देख भी चाहूँ। बई नितर मैंने नरान देखिया कि वे लार बढ़िया हास मिल के बात करेगा लड़बा लाग जावे या पीट पचे एक दूसरा की बुराइया करता रेवे या सही बात नि हे। खुद खुश रहे हूँ। जो मारे साथ लारे बिट्ठे हो। लारे बढ़िया से बोला, बात चीत करा, तो सामने आलो भी बड़े रहे हूँ, और सामने आलो भी बड़े नहीं रहे हूँ, तो अब हम का ऐसा ही रहे सका। तो यह बात था दोई की बदीया लागी अब अगर था दो बढ़े रिरिया वह बात है कि शामनालों बढ़े रह। मरो खेबो तो यो ही है।